E leydi Japan ɓiɓɓe fuf so e yaha janngirde e wodi ɓe mbawaata hawtuki. Ngam kamɓe takanaloji woɗɗini e ton, ko ɗume fuf a yi'ai daga tun ɗun tciwoy. E Japan e wodi jangowoɓe liɗɗi, e wodi bo kuwoɓe kuugal gomnati e kamfanije Mauɗe e famare.